نحوس على ابطال وحدخرين, باش اوموان نديرو اون ايكيب, و لا اوبير دي كا, تزيد معانل عباد وحدخرين جايين نورمال اوردينار بصح توجدهم لهاد الحرب, بارسكو ا لا فان كيما يقولك اليكسندر بلي جيش تاع خرفان يقودهم سبع خير من جيش تاع سبوعة يقودهم خروف